هي هي واحد لازم اعني انه يتابع اخبار بس الايجابي انه تعرف الدنيا شكو ماكو شديصير حواليك والسلبي انه هو حيل يأثر عالنفسية وخاصة حاليا الاخبار حيل هواية مو زينة هواية اكو جرائم هواية اكو حروب فلهذا انه واحد يعني حاليا اني شوية مداسمع اخبار لان تاثر على نفسيتي افوت كآبة